Ireto avy ny kolotsaina sinoa. Ny finoana bodisma, ny taombaovao sinoa. Ary ny sinoa dia mihinana biby hafakely. Izay koa no mampiavaka azy.